Gawni dotəlləre a danə dotər kar daŋ irin daŋsə zumale a wawə vani rallə sə li likə rə ar kən jiw ma daŋsə urnə ka va ka li gawni gberi mə me gberi awawə noytəl doŋa sə da al ni daŋsə kə roynə arkə fərnə har məsə parə nol kə səw kusa ko balləge daykə urnəkə zumale age vanirə ni məkə banə goy ani ko go ɓale ko gə likə da nə ani pat urkə are vakə zumalerə arkən jiw ma dan ma wəkə da va ikə da day gəmə gbunnə mə rew oykə rewrəpa ko koma maləpa pə litəgə aykə gberi gawni seŋti seŋti ur bə ən ninni gam niya dəmtə wani a yerə so zo zon ən bekən va zumale kə rem ren wawə gə ewlə səma daŋkə seŋti age vani zumalerə ar kən zewma ar kən zewkə mə wəkə urnə an va dəntə wani sulu su sə məsəpa dəntə a yerə yesə kulə allə kuma baykə ma wəkə wən zokə wani wəl kəwtə ən bi mən setə baykə se wani ay sar san. Gawni mabu ikən səkuko tukəre ən ay ma wəku wən kə ɓasərə dikən yeŋ zokə wanu kən esə setə ari to mo daysə kən oy əm ay setə ari danə dan nə emsən abəybərə urbə age vani zumalerə ka va tukəre kə lilikə gam nəkə niya sel bəw bən nə mabu to gawni zaw zaw ikaw ikə kən zumale kaw nəkə zumale ikərə i daŋsə ikə zumalerəkə mabu nə zaw ayi zanni zangbə kəre dansə i shiy tukəre makəl ishi i nəkə a nakə wanurə i shi aykə kə i olə gbəy ikə e shi tukəre ninni gawni mo mari daŋsə məkə zanə wanə kənə gawni giya sə kə da gbəkəre sə kə da gbəkəre sə i maw man ay rem ren rutəgə məkə dirəbə har in ani dikə sə ka kaka batən ban wankan ninni ləksən mənpa to i bəkə zuma le i eshiri ibə she tukəre ma daykə səi eshi to dole ən bi tan irin nettə air ur zumale məka wəka rəllərə sai tukəre gam nəkə niya i bəi unə in. Gamnə gawnə sheŋti ikə tə ənkə va zumale washe sənən bə nə der ikarew togəgə ika rew ewkə gamnəkə niya a wawə noydəl doŋ a rə gawni kurkuday ur sənənən bi tan urbə gugunugun nə sheŋti ama ur nə an na sənənən abe to noytəl səwrə mən dəwbə a ləysə sə wan wokəre an na gundulu gu i pew pen bə kəri urbə a ge kə sə nə zumalelə se tukəne gam nəkə miya mimin tukərekə mabu ida rəmrə kaw nə i ləydə dangsə re vakə re litəgə na <hesitation> na yaw wanu bə i va vam tukəre sə i litə dibi bə ən ni ani nengi nettə daŋ bə a bəy bərə i bə i vatə van gaw ni gimu i bə se tukəre ma daŋ i va i litə zumale i vasə ralərə gam nəkə niya i mimin ni in i da nə ani i wawə noytəl doŋ arə i wawə yeləsə da al ni i kaw kaw iye nə allə may be ka pew pen kəri sakko zau kə ka gom bərə daŋsə ibə i ge vani sə ralərə nettə ari ur vatə tukə re a va zumalerə.